Valgõlõ värvile mõtõldõh tulõ jälki mu kodo miilde, selle et mino hindä tarõh, vai tegelikult egäl puul mu majah, ommaq valgõq aknaraamiq.